O tempo into senso de, do climma? E, o climma in Mescico o dev'ëse cado, de stæ che o l'a nòstra stæ, eee, d'inverno no guæi freido, perché son pòsti che fa ciutosto cado. Pöi ceuve de stæ, tanto, questo l'é quello che sò.